Zaho aloha laha vo mahitaky raha mavo, midika hoe raharaty laha vo loko mavo. Raha mipetraky amy saiko voalohany raha vo mahita kiraha mavo, midika faharesea sadly laha vo raha mavo zao aminay atoy, olo mavovava?